بصراحة أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى حسب المزاج مرات أسمع شعبي العم- الشعبي العماني لما أكون في جو الترا- تراثي أو مع الأهل، ومرات أحب اسمع موسيقى هادئة أو حتى شوية موسيقى غريبة لما أكون في حالة الاسترخاء، التنويع في الموسيقى يعطيني فرصة أغير جو وأعيش كل لحظة بطريقتها.